כ'גיי פיר מאל א חודש און גראסערי, דעמאלץ מאך איך מיין ארדער. יעדעס מאל דוערט עס פ- <hesitation> א שעה צייט צוזאמען איז פיר שעה. און אפאר מאל צופרי קען איך סתם געבן א וואק אריין, און קויפן עפעס פרישטאג, אדער א קאווע.